କଲା ଵିଶ୍ଵେରେ ଚିଂତା କରେମୂ ସକ୍ତୀ, ଗଫିରତା ଏବଂ ଗହସ୍ଯର ଅନୁଭଵ କରେଂ। ଏହୀ ରଂଗ ମତେ ରାତୀର ଆକାସା, ଗଫିରତା ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସକ୍ତୀ ସାଲା ପତ୍ଥାର ଵିଶ୍ଵେରେ ମନନେ ପକେ ଥୈ। ଜହା ସକ୍ତୀ ଏବଂ ଗଫିରତାର ପତ୍ତିକଟେ। ସକ୍ତୀ ଏବଂ ଗଫିରତା, କଲା ମତେ ସକ୍ତୀ ଏବଂ ଗଫିରତାର ଅନୁଭଵ ଦେ ଥୈ। ଏହୀ ରଂଗ ମତେ ରାତୀର ଆକାସା, ଗଫିରତା ସମୁଦ୍ର ହୈ ଥୈ। ଏବଂ ଏହୀ ରଂଗୋ କୋ ବହୁତ ମତରେ ଭଲପାଂତୀ ଜେତୂ ସନିରପତ୍ତି କଭୀ ହୈ ଥୈ। ଆଓ।